ما بين القلعه وسفينة الفضاء أكيد باش نختار القلعه، القلعه كيف دارنا، ما ثمش حتى فرق وبالعكس تتكون كبيره ومزيانه، بينما سفينة الفضاء في الفضاء نبدا وحدي هاذي حاجه، ثاني حاجه ما ثماش ذا- جاذبيه وأكيد ما ثماش ماكله وما ثماش تواصل، مش عارفه نحسها حاجه ماهيش مريحه يعني والفضاء تحسو طبعا برشا ما كتاشفناهمش.